Ma ka holoholo moku o pokukala o ka lakou ai ma ka moku 'o ia no ka moa, kaka, pelehu, me ka manu kapalulu aka o ka lakou ai loa'a nui i i ka ho'ono'ono a ma kela moku mamake wau e ho'a'o i kela no ka mea kela ko'u mea.